Aa ni chamung o chini saak ni nangmani kwbangma manwui tongo. Aboni bagwui no aa no naiwui songya khe o manwui rok khamwui thango. O nangma manwui rok narwkna khe songma raida no naiwui ma songnai. Aa no chwng songwui bajiwui tei halangwui chai mano. Aa no kaham khe suwui hor kom khe songkhai bini saak ni nangmani manwui no naragwui mano. Baji fru bo belai ta khamrwdi tei halangfru bo belai ta khamrwdi. Wngya khe bini saakni nangmani manwui rok khamwui thangnai.